<noise> Opaete <hesitation> añae rupi <noise> kuae inteligencia artificial <hesitation> omae oi yande arakuare jare kirai yandepuere vaera yande yaeki arakua jokogui javoi jokuae yamboguapi, erei mbaeti nunga ,ipöra esa yande yandearakua omano oï jokope erei ikaviviko yaiporu esa añave rupi jae ndiemako yaparaviki mbaetitako opaetei <noise> mbae nunga ñanekirei yayapo va outa sugui ñañonoko yande yandearakua tenonde